﻿Amovese pe añeterupi kavipako yae ñai yaikuareve kavipako mbae yayapo ani mbaetipako yaikua reve kavi mbae yayapo esa ou amopevese jokua yaeno erei ikaviñoiko yaikuareve kavii mbae yayapo aguiyeara mbae <hesitation> oaja yandendie yaikuareve mbae yayapoyae ikavi